Inche, ekero nabokire mambia ekero nyebangete kogenda gokora emeremo, onye gochia gokora emeremo muna inche bono ngokora emeremo emerito eh kore ngochi korema bono, ngochi koira egeka igo nkorosia obokima, naende ekonyara narosia naa na chinyeni chii mono muna inche nyanchete chinsaga na omwongo. Ingo ngo ngorosia, naende ekero chiakendire, nario chikogenda amo na endagera eye ere morero. Bono ogokogenda gokora emeremo igo okonyora, omobere obwate chinguru, kegoika chinsa chinde bono gwakorire emeremo kwarosire, na omobere korosire, tori koyobogoria naende rende ere endagera enene bono bono nabo okoria endagera engusu, gochia mogaso egere, ege endagera eye ekero otagete gokora egasi ase chinsa chintambe, omobere igo ogotaka <hesitation> o- onyore kore na chinguru. Tobasa koimoka oike chinsa iga onyore ng'a omobere oereirwu chinguru, egere, egasi yago etenene. Muna bono ekere tokominyokania na eching'aki, chieeeee totebe bono na risimeka, bono oooe chi ching'aki chire chie chimbura chie chia inga chingaki chinke, na chi na na embura nere ye chingaki chintambe. Bono ekero otagete kominyokania na echingaki echio na abande mbakonyoria, bi yaani tonyorwu, ochi gotigara magega, igo okonyora okoria endagera enkong'u. Korwa igoro, amabuta ago tori korusia riko naende ochake gokora ki ochake koooo gokaranga yaya, buna riria chiayia ogochikarangera omosori oria chitigarete noro ochikumeke, ochibeke chinyanya obeke amabuta ago, obeke kende gionsi keri otagete kobeka korwa igoro okore, chinyeni echi igaa amaene pi ochibekere omorero oye naende chitogote chinyanya chiria chiiyie na ebitunguo biaye ochionchore rimo ochionchore ria kabere ebitunguo biria biyiie bigenese biyiie, chitogoteranie, echio na chinyeni gose na endagera orarie amaene pi tokogechiwa nero, ekiagera chinyeni echi iga ebe buna ngwachikaranga mambia yaye niga okonyora chiasarekire, etagete chinyeni echi chiyekwe otari gochichegi ekero ochibegete riko okochirosia buya, yaani ogochikenyera egetunguo ochibekere maridadi ayonsi, erinde chinyare kobwenera. Nonya na ekere okoa omogeni nabo amaene agoteba ng'a chinyeni echi egento ogokora gioka nogochibwatia na koruga obokima bwago buya igo, moreso onyoree obokima bwa obori, obosie bwa obori, kotatiga rero iga obokuma bwa obori rende obosie botaiyo obochi obori bwakeire, onyore obosie bori obosiete buya iga oruge obokima bwa obori na chinsaga chiria amaene pi nabo okoragera. Okoragera gose maragoba, mpaka naende mambia saa saba, egento gati abwo okonya konywa na amache, onyore na agachae bweeti iga, igo rituko rigima kwarire. Mogaso onyore obooro, bwake naende maragoba, tori gostrain tori gotumia nguru nyinge mono <hesitation> gokora ga aende na ekero ogokora egasi, torigooooo tori kogani ndagera bono, iga bono na amache oka okonya konywa, endagera eria kwariete no ere mobere. Chinsaga chikomenta amanyinga, naende niga chigokoa chinguru tori korwara rahisi, igo chinyeni chikorokwa chinsaga na chinyeni chingiya naende chinyeni chiomogusii aanchete korwa kare. Nachi bono totigarete koria, mpaka bono buna togochiria iga, iga nkoigwa buya nonye nche nkochiria, nande ekero chia nachiro nachigorera amaene iga nkochimerera amate, mpaka nagooka inche bweka omonyene. Iga nkoigw buya, naende ekero chiiyekire igo naachire omo mama achirosirie, ekero achirosirie achiretire iga nkochiri chioka bosa, niga chigoansa, nasiba omosori oria ore green, omuya otogotete oria bono nere eriogo, konywete iga no mareria teiyo, tokoigwa bobe amanyinga are chinguru, obokombe mogondo igo oogwaka buna eeri, eh, yanyure amabere, amabere ama ama amabere onywete bori buna emori eng'are. Igo ogosoa mogondo igo okorema, ekiagera oriete endagera engiya ere na chinguru naende oriete. <hesitation> Endagera egochenga omobere, amanyinga niga aichire omobere. Eye nere endagera inche nyanchete ekero erosiri buya igo, nabo amaene nkogokera endagera eywo, naende nabo ngoteba ng'a nyerete buya kabisa naende eragerwe, ewiki engima nabo okonyora ng'a, chinsaga echi nabo nchiriete igo.